Ha yee iho iha ya'á tuku kuka nani tu iha ña xhi ian nani tu intuyé, ingue chi ho iin anrague ngue chitun ngua tuyen yeya'a keyu tinana ndo teyu ndente ndini tinuian, te ya'á kui ya kuii yandio iha chini tuva'a chinonchea, tinana xhio chí ho ya'á kuiia njute unrangue inu unrangue chí, chiotu ngangono uni tu nda ajunnu ngue tu ian ngue ujun ian cha ian, ian ta ya'á kuii.